Niasa mafy mihintsy enao tato ato ity, hitako tena sempotsempotra kely, tsembotsemboka kely mihintsy an, dikany izany mety hisy va- valiny lehibe ao aoriana ao an, dika- izany hoe korazy foana fa tsy maintsy hisy valiny tsara foana io asanao io e, de hitodidoha ny rano nantsakaina dia ho ambinina amin'ny zava-manasatra ianao e!